Los gatus tienin la su horma propia de comunical-si entri ellus i ellus, i es mu enteressanti. Gastan una mestura de miaus, arrullus i mesmu silvazus pa espressal lo que sientin. Peru no se comunican liquiamenti con sonis, el su lenguagi corporal es la cravi. Un ponel, una cola parriba puei senifical l'estal contentus, mentris que si la tienin baxa, puei sel señal de qu'están assustaus o acachaínus.